Lau anina lani malao maisa laomo ga, australia. Alalao gai augs, pau papiau mao egaina, afuga kelao, ao lalogo. Puo egaina afuga safa, falao faisa, ke kapaina gae- aga faisa falogo, puo, egaina afuga falao fiasa laoma puo, agekaina lalao koa- ga alalao alagu soma pinauga gakoagakoa, alakapa lau alagu agekaina ke alamue alamai afu laisa, kai alamue alalao. Pau iopoga, pau koa kekap ga, lau koa iopoga, egaina afuga falao paumamo laoma puo, lau gakoa iopoga alogai safa falao faisa laoma. Gapuo, pau alalao gae alagu, alapagai alalao gaeo aga, alagu afaekaina. Kapaina alakapaga, agu afaekaina puo, pau alapagai apie alalao ga, lau eu amu, pepa au amu fofouga oko- alapkaisa. National identification card, passport, vaccine card amu gakoa iopo i oko- i alapakaisa afua, afeiaiga, visa laifiaga, lau alapagai alapagai apiegaigu alao gai ala start. kagu fou aga engage, gaina meat packing paiani fou aga engage puo alapagai apiegaiga, lau alalao alapinauga afua, same time alapianauga, lau grade twelve dropout puo alalao alapinauga, malele afui safa ala check, isai gapiai lainauga koa kinai alalao ala malele, ke gapiai fapiaauga laoma, ga puo pinauga kapa ala kapa gae alagu, alapinauga ke ala- malele ga, gaina gaina amuri kopoi alokapaisa, efua la'alalao gai alagu ga. Ia country safa agelogo puo afalogea. Afalagea, alalao kapaina fakapaga, alakapa gae alagu meat packing or apple picking alalao koa alalao gae, gae alagu agefua, egaina painauga, alakap. Moni alapakaiguaina alaoge, alaisa agekaina leave akeulaisau, mamue ue pagua akeoma koa alamue, alamai ai agofa'a inae, kagu afua kai alamue alalao. Ke gae magu citizen mamia alaoma sama, alalao gae five years pauma inae alaupugua, gaina afegai, akeisau aloi agekaina koa gae alagu. Ke gae afalagu afalagu agemo, alapinauga alapinauga alagu alapinauga sama alagu age kaina, ke afalapinauga sama gae alagu afae kaina gapuo afu agao molao, gae mopinauga, gae moagu alomaga oi amu aim agao feka or amuia mala'aisai kapa keoma? Amu pakoa agao gae feka. Sama alolao aloagu agekaina. Kapaina mokapa, moagu alomaga alokapa aloagu. Ke kinamao ifomu folopakeiso, ifomu emu inner spirit folopake kapaina afolokapa afaekaina, kai alokapa agekaina, ke alolao alokapa age kaina ke aloagu agekaina. Au akiu, ke alalao gae pau iopoga, pau alalao gae packing alakapa koa iopoga'ga, egaina sea soual or yearly koa iopoga puo, contract agefuaga alamue alamai puo gaina time aloiai alalao alapinauga, foama gae ke kauma keka. Lalao alapinauga moni iau ue account ai ekaega, isa gaemo ageka saving. Palamue alamai, kapaina felo iau paguai, iau afuai makapaga o ea mopapa o co- operative agao ma start o project agao mapauegenia. Euai moni ekae puo egaina ala kapa agekaina. Gapuo lau eu aim country apie malao laoma ge. Gaina puo lau malao, pau malao laoma kai eu amu ake redy puo pau lague laimaimai paisa. Ke amu fofougai, agafi pugu kai amu ake mia, ke mopagai apie aloma, oi aloafipugu ainake alopagai apie aloalo, kapaina mo gamia alomaga agemia. E gapuo ia kinamao faopola felo.